هلّأ عنّا هون سؤال عم بي إلنا إذكُر أكبر عدد أنواع من الحِساء <noise> حول العالم، هلّأ في بلدان بتستعمل بتعمل شوربة أو حِساء من <hesitation> من سِمار البحر مسلاً نحن عنّا هون ما منعملا <hesitation> منفضّل شوربة الخضرا، شوربة الدجاج، <hesitation> شوربة اللّحمة، <hesitation> مُمكن في ناس بتعمل <hesitation> شوربة <hesitation> حليب كريمة الطّبخ. مُمكن يعملوا شوربة الأجبان، مُمكن يعملو <hesitation> شوربة كمان اللّحمة، كمان بيعملو شوربة الخضرا، كمان بيعملوا شوربة الدجاج، هيدول مفروض يكون أنواع شوربة حول العالم وفي من حول العالم بلدان <hesitation> في <hesitation> بعدن حشرات مُمكن مُمكن حشرات يعملوا- عليها- يعملوا عليها حِساء وشوربة فا ما بتختلف من بلد لبلد حسب سقافة البلد وحسب هنّي بالبلد شو بي حبّو ياكلوا أصناف شوربة.